जब भी कोई काम हमारा मन मुताबिक नहीं होता, तो गुस्सा आता है। या कोई काम बिगड़ जाता है या गलत हो जाता है, तो भी गुस्सा आता है। गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए और शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा है कि गुस्से से बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है।